Nuchu ngua ian cha'a tandian nguen ngue ndejumu ne'e ya'á nguee, ujun cilandro che'e ngua cha nduchi nganani ngui ian.